हमार देशवका मन्सावा चाही कस्नुक ज्ञाना खेलाएके खा मन परोलही नाही । कतौकी ज्ञाना खेलए जेबही बहुते सङ्हतिय फेरी हसइ । जम्मा जनसे मिलभेट फेरी हसइ, गफ ओफ हसइ । हसे खेलाइ खुनिया फेरी देउनकही एगुणा रमाइलो लगसाइ मन्सावनी । उहेसे ज्ञाना खेलाएके खा मन परोलही एहवक मन्सावह ।